بصراحا بالنسبا لي ا أنا, نخير يكون عندي القدرا على الطيران, على خاطر الطيران يخليني نكتشف العالم بحريا كبيرا, ونتنقل وين ما نحب, وفي أي وقت زاد, ونسشوف الدنيا من فوق ونحس ببرشا راحا وسلاماً داخلي, الطيران يعطيني حريا باش نهرب من كل شي يقلقني, ونعيش مغامرات جديدا مع كل يوم, وفي كل وقت أنا نحب عليه.